إذا ما في اتصال بالإنترنت. أول شي، حاول تعيد تشغيل جهاز التوجيه، <hesitation> عن طريق فصل الكهربا <hesitation> عنه لمدة عشر ثواني، بعدها شغله مره ثانية. بعد ما تلاحظ إن الأضواء في الراوتر صارت شغالة طبيعي، جرب تتصل بالإنترنت مرة أخرى. <noise> بعد- بعد ما صار في اتصال، تأكد إن الكابل متوصل بشكل صحيح، سواء في جهازك أو في الراوتر. وإذا كنت متصل بالشبكة اللاسلكية، حاول تتأكد إنك متصل بالشبكة الصحيحة.